إنت لو بديت تقرأ كل يوم كل يوم جبل ما تنام ربع ساعة بس ربع ساعة، <hesitation> راح تكون هذي عادة عندك كل يوم راح تزيد الربع ساعة بتحطين ثلث ساعة ثلث ساعة بدون ثلث ساعة، <hesitation> إذا الشيء صار عادة <hesitation> بعدين بتقدر تتحكم في مدتها بس انك تبدأ.